رائس کوکر ایک بجلی والا اوپکرن ہے۔ جو خاص طور تے چاول پکاؤن لئی ورتیا جاندا ہے۔ اِس دا مکھ مقصد چاول نوں آسانی اتے سویدھا جنک طریقے نال پکانا ہے۔ اِس نال سماں اتے محنت دی بچت ہوندی ہے۔ رائس کوکر وِچ چاول پکانا بہت آسان ہے۔ کیونکہ ایہہ اپنے آپ تاپمان تے سمیں دا سنچالن کردا ہے۔ رائس کوکر دا مکھ مقصد سویدھا جنک پکائی ہے۔ رائس کوکر وِچ صرف چاول تے پانی پاؤنا ہوندا ہے۔ باقی تاں سارا کم کوکر اپنے آپ پاٙؤندا ہے۔ سماں بچاؤن والا رائس کوکر نوں مینول دیکھ بھال دی لوڑ نہیں پَندی۔ چاول پَکّن دے بعد کوکر آٹومیٹک طور تے وارم موڈ تے چلا جاندا ہے۔ سَمرُوپ پکائی وِچ رائس کوکر وِچ چاول ہمیشہ اِکو جہے پَکدے ہن۔ ایہہ چاول نوں جلّن توں بچاؤندا ہے۔ اتے اِکسار گرمی پردان کردا ہے۔ بہو-اُپیوگ اَدھونِک رائس کوکروں وِچ صرف چاول ہی نہیں پَکّے جاندے۔